مرحبا <hesitation> أبغي أسأل عن أجرب مركز شرطة هون لإني جديد بالمكان <hesitation> ما سبق وزرته <hesitation> محتاج يروح لهم لإنه ضاع مني شيء وأبغى أبلغهم، <hesitation> لو فيك تساعدني بيكون <hesitation> جزاك الله ألف خير، شكرا لك كثير.